Iya̱m nrì va̱ n ɗom ji te, mkpàng ká̱ akəri ìlwap, ká̱ ìyu ká̱ adə̀lkən, ká̱ ki ìkaba. Iya̱m nrì va ta na n ɗom ji. Iya̱m va̱ nak kang n ɗom ìlwap ji pa̱ kpaktak te, mi ri na te mi fe nchichang, akərikəri ɓu kpál te i ga á ɓu i watar á ɓu ngga nvər va ta̱, ka̱kul n wóng ka̱ tak ákəka mi te, i ɗem akəri a a gá zang ka̱t, uzi i ɗəm iya̱m wò imwúlkúmwùlkù nna nak te pá ɗekər te, uvi i là pa̱ í yír ìlwap á wò, í yír ìyu á wò ká̱ adəlkən, te m ɓa n rúp ka̱ shishe te, akəríkəri ma chàng ká̱ mi kpa kà̱ nrí. Ɓu yír ìlwap ta ka ɓu nak a abai ka̱ shishe pa̱ chìp, te ɓu ri te i nak izər ɓu ma i byén kpa̱. Oro là pa̱ wa ìtung te, ìtung i fo onəm fo, a má akəri ìtung má akəri ìtung chàng nri ká̱ mi kpa byet. Mi yír ìlwap ta mi ká mkpang ko, mkpàng ikondong, nro te ɓu ká mkpang ikur, te mi rí ká kəri ìlwap ta. Á chang nrí ká̱ mi byét, u ya ka̱ɗi wa azang te, mi ɗəm aléfu va ta pa̱ na ń n nak ka̱ she iya̱m nrì ka mi rí ko. Wa igi ya̱m wa ìzhe te, n chika nɗəm wa ìzhe ìlede ta̱ ka̱t. Nɗəm wa ìzhe ìrugu ká̱ ko ìgwalì ro nggo, na ɗom mi ji. <hesitation> nkpàng ìkaba ma, nkpàng ìkaba ma chichang. Nro te mi yà pa̱ n ga n rí <hesitation> ìlwap chit rwam mi te, mi ram <hesitation> nkpàng ìkaba va ta, ḿ ɓwap na ká̱ akəri agbantar, ɓwap ká̱ akəri agbantar, ɓwap akəri agbantar ta te wa nak akəri <hesitation> ìzhe agbantar va ta̱ ka̱ shishe te ɓu ya i chàng nrí byét. Àma iya̱m va̱ ukaká mi ɗyáng á mi ka̱ pal a nnap nkpang ìkaba te, í chika nká nkpang ìkaba yi wanta ka̱t. I wong pa̱ í ká nkpang ìkaba te í shim ìkaba ta, mi, mi shi wòp ndədəng ifa, i nəm wa nshar, nna chit te, í ɗòng ka̱ túm, í ɗok, í ɗòng í ɗok ka̱kul pa̱ í ɗom kang á yà kà̱ nríri te, í yà kà̱ nfe a, ìkaba ta ka̱ shishe pa̱ gərəmgərəm ka̱t, á nak te, í ɗòng, í ɗok, í ɗòng, í ɗok, i gi <hesitation> i yà wa mma̱k, i gi yà wa mma̱k, te í ɗok na ta te, a vəngva̱ na le ta pa̱ mírimíri va̱ le ta te, í chì mkpàng ko, í chì ta ɓu pə́k ka̱ pər i gi yál pa̱ ɓiliɓilit, te na chi te ɓu kál mkpàng ko, na chi te ɓu ká mkpàng ko. Ɓu kál mkpàng ta te ɓu yà mkpàng ɓu ilukút, ka má nak akəri ìlwap ta á ɓu ko, ɓu rí te ko ɓu ɗom pa̱ kang ú wóng ka̱ nunung ka̱t. Ka̱ɗi te akəri ìbwambin, kəri ìbwambin má, kəri ìbwambin chàng nrí byét, <hesitation> kəri ìbwambin ɓu ɓwap na ta ukaká mi pa̱ á ma pa kang ma, utarok ɓu ɓwap akəri ká̱ rəzàng kang ɓu nak iya̱m iwuwu ko ka̱t te akəri ta i chang ka̱t, te í wóng pa̱ í ɓwap a kəri ìbwambin ká̱ rəzàng ta te, for azúl, for azúl ta ɓu ɗwòng ta te ɓu shàk azúl ka̱ she <hesitation> mgbət. Ram mgbət ntarok va ta̱, kul mgbət nji onasəra ta̱ te ɓu ya i chang, ɓwap bwam ka̱ shishe te ɓu ya i chang ka̱t. Te ɓu shàk a, azúl ka̱ shishe ta, ɓu pə́k azúl ká̱ abai ka̱ she mgbət ta i gi i yál chit i nəm chit te, ɓu yar a ìbwambin ɓu, ɓu ɓa ko, ɓu gwal ká̱ nchwáng, ɓu sháng nchwáng ka̱ pəpal, te ɓu kwonda̱l ka̱ pal <hesitation> akəri ta ka̱ pal achír, te ɓu ya ɓu pə́k ma na nkpəkpang na á ɓu, ɓu wóng pa̱ ú rí pa̱ wàt te. Ɓu ɗom pa̱ kang ú <hesitation> na uyenba̱k va̱ ɓa təm ko kà̱ mbəp ɓu ka̱t, kəri ìbwambin chang nrí byét, ya akəri ìbwambin ká̱ akəri ìlwap ta te, n ɗom oza̱ ji iza̱ nggo ji. Akəri ìbwambin chang, u ya adəlken ma, nyang ta̱ te, mí yáp ká̱ adəlkən lam ka̱t. A dəlkən ma onəm i ɗom pa̱ ó rí lam ka̱t, iya̱m adəlkən akəri dəlkən mà yír á ɓu ká̱ ìyu ta te ɓu rí mkpəkpang, ɓu ɗom pa̱ ú wóng ka̱ nunung ka̱t. Mkpəkpang chang yà ká̱ adama ka̱t nna nang te n ɗom ovo byét, u ya ibwambin, u ya adəlkən, u ya ìlwap, u ya agbantar ìzhe ta̱, aɓwoshi oza̱ te <hesitation> n ɗom oza̱ mak byét, à má a ɓwo oga <hesitation> zang aro te n ɗom ka̱t. N ɗom a dəlkən ta, ká̱ ìyu, ká̱ ìlwap á mak ji oza̱ ji.